अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक असा देश औसो जो आपनी आंची संस्कृति और इतिहासक जाणो एसीक अत्के स्पैनिश उपनिवेशवाद इतावली प्रभावास और विभिन्न यूरोपीय संस्कृति का एक मिश्रण ने अर्जेंटीना की संस्कृति अलग रूप देना दे।